﻿So nahbwekyo ebinyonyi biine emiringo nyingi engeri byombekamu ebiju byaabyo. Hati ekinyonyi ekikazi obwiire obu buba buhikire obwokwaarika amahuri, kigenda nikisorooza obunyansi kandi obunyaansi bunu kibureeta kibuteeka mumuti, then kyombeka akaju kaakyo.